Thunua nchi nchiaan chunda ya chje thula yala chugua sineni utula o xijntha lago sindathe ndajna la o sindathee thi thigu thi chuthi jan e gulandu jan jnala xaguan sinexin ni ya o nche ndathese thi ndajna bara thi thugu nuthe <noise> nchi kise ndo ya ya yanchi sineni thi yanchi nena thi thi thunua.